Хотира нақши асосӣ дар ташаккули шахсияти мо дорад. Хотира ба мо кумак мекунад, ки фаҳмем кӣ ҳастем, аз куҷо омадем ва чӣ чиз барои мо муҳим аст. Бе хотира шахсият беасос мегардад, зеро мо бо таҷрибаҳои гузаштаамон муайян мешавем. Хотира пояи шахсияти инсон аст.